ନାଇଜେରିଯାନ ଜୋ ଇତିହାସ ହୈ ଅଥା ବ୍ରିତେନ ଜୋ ବହୁତ ଗ୍ଯାରା ରୂପରୋ ଜୂଡ ଥା ହୈ। କଲିକି ଉନିସଵୀ ସଦୀରେ ଯହୀ ରାଜକିର ଥୀଲା, ବ୍ରିତେନ ହୀ ନାଇଜେରିଯା ପେ ରାଜକିରୀ ଥୀଲା। ବ୍ରିତେନ ଜୋ ଥୀଲା, ଉନ୍ନୀସ ସୌ ଚୌଦହ ହୈ, ଵିଭୀନ ହିସ୍ସୋଂ କୋ ଏକ ଜୂଟ କରୀ ଥୀଲା। ଔର ଇତ୍ହାର ଉପରେ ବହୁତ ଲଂବେ ସମଯ ତକ ସାସନ ଗିର ଥୀଲା। ଔର ଇତ୍ହା କୋ ଫିର ସ୍ଵତଂଦ୍ରିତା ମିଲ ଲା, ଏକ ଅକ୍ଟୂବର, ଉନ୍ନୀସ ସୌ ସାଠ କୋ ଇତ୍ହା କୋ ସ୍ଵତଂଦ୍ରିତା ମିଲ ଲା ବ୍ରିତେନ ରୂପ। ଇତ୍ହାର ବାଦିଯା ଆଜାର ଥୀ ଲା, ଔର ଅପନା ଅଚ୍ଛା ରାଜ ପାର୍ଟ ଦେଖ ଲା, ଔର ସ୍ଵତଂଦ୍ର ହୈ ଲା।